Hay vecee kuy hay vece yänhma'syajpatä matzyenpi'k y hay vece ku'yi 'yaktoyajpa, jäyajpa, pues este todo jenä pues este tambien je'ti syentitzäjkyajpa dolor, por que jäyajpa y no debe ser ja'kutyä ntänhka'pä'yaj tza'mä, ntänhka'pä'yaj kuy por que je'tij ijtu ijtu fresqueda, ijtu humeda, y y je'tij 'yatraetzäkpa nä' ja'kutyä musyu itä, por que nä'pi'k ntatä muspa itä, nä'pi'k ka'ntatä nto'nhpa nä' ntatä muj ntatä ntonpa, por que tejpatä pues äjtyä äjtyä vida es el bosque, ja es el es el tza'mätäk pa que ja'ku ijtu nä', jakutyä muj äjtyä musu itä todo sobre de ese j jety'ji'tä itpaj.